Wata kitakwe wata mitse, wata khakardi wata ufade, wata nthabbe, watan kwahe, weatan kwan <hesitation> taddah wata khakidi, watta meyan, thabbe watta kulki kulkwe kitakwe